Yavai yae no, ndie ipuere se jaeñoma jaeta supe, ahh neiro seve maje aikua a ko kuape, kuape esa ko serenda erei neiro se eh mbaeti amae ta rari se seasiento ra kua eh se, se ayavi esagua iru koti esa gua ai